ଏକୋ କାର ଜାକ ଗାଡୀ କୋ ଜାଂତରୀ କୋ ଉତ୍ତଡ। ଔର ଏବଂ ସକ୍ତି ବୁରୁଦ୍ଧୀ ଦ୍ଵାରା ଉପର କୋ ଉଠାଏ। ସକ୍ତି ପ୍ରଵଯ କୋ ଜଟରଵଲ ହେଂଡଲ ଉପରେ କରା। ଜାଏ ତହାଁ ଅନ୍ଯୋ ପଟେ ସକ୍ତି ବୁରୁଦ୍ଧୀ କରୀବରେ। ସହାଜ କରେଂ କାର ଜାକ <hesitation> ଦୀ। ପ୍ରକାରା ରଥାଏ ଗୋଟେ ହଲା ସ୍କ୍ରୀଵ ଜାକ ଏବଂ ଅନ। ଅନ୍ଯୋ ଟୀ ହଲା ହାଇଡରୋଲିକ ଜାକ ବୁରୁଦ୍ଧୀ। ସକ୍ତି ଏବଂ ଉଠାଉଚୀଵା ଅଂଚ କୋ ଚାପୀ ଦିଯେ। ଜହାଁ ଗାଡୀ କୋ ଉପର କୋ ଉଠାଏ ଥାଏ ଗାଡୀ। ଉପର କୋ ଉଠାଏଵା ପରେ ଜାକ ଟୀ ଲକ ହୈ। ଜାଏ ଜାପଡନେ କୀ ସ୍ତିରତା ପତ୍ତି ହୋଈ ଥାଏ।